A ie le biove, le stirà, le baguette, le pagnote <hesitation> le miche, i bucuncin e a pölu esi sia bianch che ner, cun farin-a dë diversi cereai e dipend ün coza ch'a völ mangé